Agor a m'enyi nngye ho koraa, na muhu a na mo bo efuw nye bͻͻlbͻ. Siantsir a memmpɛ bͻͻlbͻ asɛm nye dɛ, ber a na yɛwͻ mboframba skuul no, hɛn akyerɛkyerɛfo yɛɛ dɛ yensua bͻ na yɛdze akͻ agokansi. Na emi dze, nna mobͻ moho mbͻdzen dɛ mubohu bͻ nso na kyerɛkyerɛnyi kor fa ho hyehyɛ hɛn ahorba ntsi ͻmaa mo bo fuwii a mekaa dɛ munnsua. Dze besi ndɛ, m'enyi nngye dɛm agor no ho.